Sportga pul tikish <hesitation> haqida men yaxshi fikrda emasman. Chunki bu pulni <hesitation> noto'g'ri narsaga ishlatish bilan barabar. Chunki bilma- biz sport <hesitation> ga pul tikkanimizda qaysi jamoa g'olib bo'lishini bilmaymiz va bu <hesitation> judayam ahmoqgarchilik deb o'ylayman.